איך ניץ בערך זיבן קלינינג דיטערטשינס. <hesitation> פאר די פלארס ניץ איך, <hesitation> פארקעי פלארס איז מורפי, ד- די טיילס נוץ איך מיסטער קליען. נאך דעם ניץ איך ווינדעקס פאר די פענסטערס, און <hesitation> אמאוניע אסאך מאל ס'זאל זיין פרישער, און <hesitation> ג- גילא אקסי.